<hesitation> نحب واجد عالم الجبال أكتر أكتر أكتر أكتر لأنه رح يعطيك إحساس <hesitation> الراحة والهدوء، ونجدر نجدر نطلع <hesitation> ونتمشى بين الصخور ونرجى يعني نتسلق الأماكن العالية، ونشوف المناظر الجميلة، بعيد عن زحمة الحياة، لكن بالنسبة للبحار فيها خطورة أكتر من الجبال.